To lallai shede wawai soda neddo wada neddo farinciki gam shede dum don hude de marde muhimmanci sosai sai gam hande misali adon jodi kowadi gimmi shede wawai o wadai neddo farin ciki gam hanum ittata bakinciki haccin ittake bakin ciki hanunbo watta farinciki to sai shede shede kam gaskiya wadai farinciki sosai joni banomin joni ta bandirawoada eh jeɗi shiru gam mowala shede ko hatta min bolwowo jon tomi wari lokaci re wore kawi sai gaddan ɗayam shede shede ai dole minanan farinciki dole mi nana beldum kobo na dun shede ko keuta kokka gaddanɗayam sai minanan farinciki to lallai shede kawai shi mingadai farinciki osai no a hammaki gam ande wala neddo gi'ata waddi daya shede nanayi farinciki kam to shede bano biden shede gaɗai farinciki sosai gam misali bano bimami enen hande do a wari a neɗɗo bandirawo maɗa hande jon mindon hokkai dun wadai maulidi gelle amin ɗum yankiru hande ɗo nodda neddo da shede yau sodani bacci maɗa kaya ko murnoto ai benanai farinciki sosai hatta baccidin to be gi baba maɓɓe soda nibe hude. to be gadi farinciki sosai to hanga kobo gaskiya ga waɗai farinciki sosai no a hammaki gan nko nan da data fat mettugol hanɗe lallai mettugol gam salaki ɗum wadamma shiyal to dunyi hunde domo wada lallai mettugol to amma fa enon gadantegol to ɗum yi hande a hendiri eh mimaɗa to lallai won mettugol amma pa eh lokaci dun mannuma shoyal sai dum yima wane da shedi sodune ko hude eh koƴakkata eh jemmare maɗa to dole a yejjitata denno dole ananai beldum dum bakin ciki anani dum to amma a nanidum to amma bo mowadanima farinciki dum pu bo na dun shede dumna waddi ɗum to tona shede dum lamo wilta moyima misteke wone dume eh dole ta amma bo fa dole shede kam a walto den hokkuma kobojɗean joga wane allah hokke muyak don kam dole ai wallitete sosai hanjum min midon nodda shede de gadai farinciki no a hammaki dun farinciki sossai ɗe gadai neɗdo farinciki lallai dun burai gan ko noddete bakin ciki nodda tama mo amma ɗum farincki irinnin non dun burai ɗudol hanje ɗen ma dai arellu a nanai mettuɗun a afaddi shede maɗa dou jinya maɗa kokka neɗdo on o wari a relli mo dole a nanai metuɗun a shede den a relli ɗe ɗe burima semɓe kobo na dun jattuɗe koɓo a rellu ɗe. to min ko shafi farinciki gaskiya ɓegon farinciki gam bano bimi hande mo gida dogga ta phat hande ko tegal ta tefai tegal edun dara edun durwa hakkunde dun wane wane min dokkata dun wane mo shede to fa te yahi to fuddiri aa gogo mako goddo on jahi un komniri on a a yafen do mako to unkonniri a hokkiɓe to dunpat dun waddai farinciki ta u ɓe ɗon gaɗi ka hadukibe wanema ko mari wane hokkata wane wala shede wuro shede wane tufi wane jomi to min midon yi a to dai a tokka keɓe ah hokkiɓe shede to ɗe nazzaɓe farinciki kil mogida pat eh leɗdi ɗi eh duniyaru men ɗu kontirden wala mo gokka ta koɓo yima yiɗaga sannan bo hatta ko debo on mogiyata a tefai mo eh mo firluma eh mo firluma to ko mo gaƴoma karshe dai ko mo gaƴoma ta hokkimo shede sai mo jali tomo mosayi yesoma dole berde mako mosai to hanjum shede hanje de godi dadi sosai de ustai bakinciki sossai hanje de gon muhimmanci gaskiya de partai mettugol duniya kam a wanda mako to do o rokkima bo to de a wodi a won farinciki sosai toh tawalaɗe bofa mettugol kam a don wondi eh magol toh dai allah hokkima ɓo a wadai farinciki sossai dum nazzai farinciki sannan ɓo bano bimi ko tegal tepata eh goddo. An tah wodi an awala ah wane kam ai ai wodi shede a wane bo don ai wane mo deptate do fa dun waddi wane mo depitatat to o to fa dun goddowo farinciki tomo tokkake o waɗi farinciki oh wadɗi ni mo yari konare to fa hala wati mo hokkiɗum kobo o yahi hoje bappawane mohonni ɗum mo tahiyoji kawu wane mo honni ɗum to fa to be ngari ɓe keuti to pha shikenan ah wane ai won hakkilo to hakkilo gon pha dun shededen nana neɗɗo e wada kuri mudum amma kaza kaza wane wala to ta won sa a a won a shede to dun pat ɗum fartai hayaniyajidi hanjum nanta watta won hakkilo wane bo a wa ne allah barkiɗin to fa Allah barkidin majorati ɗum shede to na wai ɗum wodi nawai ɗum ta yaliɓe ma sai nana wane ma sai kumnali shoki neddo garowo eh homna un ko kobo oh waeuta oh hokka un kaza kaza kaza toh toh allah waɗi ah wodi no gaɗa to gaskiya toh dai ah wodi shede ɗi phat ɗi gaɗata hande nontan neɗɗo waɗa ka wadankima mettugol a a miyiɗa wane mi tufi mi jomi wane bo wala hakkilo waddu kobo giya to dai ah waddi kobo ni toh hala wahti to dai a wala shede bona malam no marirɗa hakkilo fufa kadin ankam kamaɗa wattake Sai dun yi aa wane artimo warki dama wane kam andi mo daga mo pamaroma yidimo ai wane ma ɗum leyol amin ɓadigol ah wane ɗun tufi wane ɗun jomi minkam ɗum to ɗum harka shede toh hamjum ah andi shede gaskiya de don gada farin ciki sosai ɗe noddai neddo der bakinciki gam ko nan data phat hande ummoɗa ta wala kobo kamma a ɓuri kowa nanki mettugol hande ɗo ah joɗi a wala naira a ɗon dei iti shiru da irin hande altine ɗo sai ɗun yi a wane wari na ta wari ɗo neddo itta ko nan gani dubure yima da yahina amma jaha gaɗa shagaliji ma mihammi har abada yejji tatamo tofa a yallai horema eh fiya gam a wala shede to allah wadi oh sip to rima ah joɗi misali enen ɓe gure sai goddo mo maɗa ummowo daga ɓadaki ton gallol aɗon nana monemun dama wane wala kirki kowa eh huɗa kullum ɗe joɗiɗa phat ah huɗa wane ɓo to mari kirki wane tufi wane jomi to wlh toh allah waɗi mo siptorima sai a joɗi sai wane wara yi a ɗon homnuma bawo komnigor ɓo da oyi mi waddan ma. to wallahi a wara ah hokka neɗɗo ɓo sai giya yesomun wattitake ke sai giya hoti sai a jala tan sai eh diwa tan sai eh numa belɗum ji tan gaba daya shede ɗen bona nawai ɗe goɗɗe gokka ta nedɗo to hanjum kobo hanga gawon farinjini gam farin ciki eh bakin ciki to allah rokki ma sa a hokkima farin ciki to ah weli amma bakin ciki bi ai wela to amma farin ciki kullum ta ta heɗai farin ciki sossai toh hanjum farin ciki ɗum hude welɗe shede bo wattitai hudeji ɗuɗɗi bano bimi bo eh joni haka miyayai musamman ma ehder lokaciyel gel kowama jon burimun sheden to jon haka ko wala mo shede wata mo farin ciki sai dai hatta baccel sai giya eh gel woya eh gel woya ah yepta naira joi ah hokka gelbo sai giya gel deetti lokaci re wore sai gel fuɗɗa jaleɗe toh a andi cewa gurtinai sannan bo joni hande warti zaman ta yahai hoje derɗirabe ah yahai ah homnai ɓe irin ah homno wai wane en yande allah yama hoje fulorai be sai biya ah unɗon yamma ehɓe kuwa. Ai wane wala mutunci an warki kimma na a warai a wanna ki a leyol e on a tufi ah jomtiri to barka Allah yettu shede shim gi a der sodene goro giya ayina a hokkabe haba ambo to daga don ankam shikenan a warti an wani boddo balde den tonma wane wari mowi hamo mo hokkimin jaka jaka to fa wallahi ɓe gejji tatagol to bo ko gara nobona sai edun huɗa tan wane wari wala wone wala kirki to ai di pat a farti ɗi to ai wala ko wala ko wadda takel ban da shede anazzai jamare dunde farinciki amma bofa ta wala shede an bo de giyeɗa fu wandedebo kullum a don der wanditeki gondar ammabofa to wodi shede Allah rokuma berde hudeji dinde jamare di ittai chapiwai neddo nane wai chachime dumpat adi difu saloto wodi to fa wala to amma muddin dokaga a lokaci bandirawomada me beggitatama benani beldum sosai sannan bo bano bimi shede hanje gatta komai. hande ko maudo gellemodon barka allah goda yandere wonde nana maudo gellema e huduma wane wala hakkilo wane wala hakkilo ai dun tanu wane tanu wane ai haba malam barka Allah lallalaɓa yandere to allah waɗi a lallaba kemo jaranamo shim giya wonde wadi nodun yi'irtadun ashe mo won hakkilo to ɗunfu dun shede to hanjum dum yi ata shede de gida hanje gatta farinciki sosai umoɗa nana horema eh nawa gelle denme debela ko toye della e weluma to dun yima pa a do oma a yiɗa wolwanki kowama hakken berde ma don yufi kawai amma bona ɗedum warti zamanu barka allah tefu shede a sawa bo shede dongada farinciki sossai neɗɗo yima shede gadata farinciki fu to gaskiya mowodi matsala amma dai to har o wodi hakkilo kam andi cewa lallai lallai to dun yima dun kobo to hala wati to bo enen fulbe bandirabe lede godi jauro gellemodon giya jaranamo shim giya nomo yettirta hanjum shede lallai dunyi ata dun wela.